Amin'ny ankapobeany zen̈y izaho indroe eo mizàha maili-nakà anatiny andra araiky. Zen̈y edy ankapobeany edy e fôtony tsy mety andilatra zen̈y zen̈y mety tsy mizàha fekiny koà izaho anatiny andra araiky. Fa arakaraka ràha mandalo fo zen̈y mahatônga izaho mizàha ndraiky tsy mizàha io zen̈y.